കാഫിമികരി പുസതദബഗാ രിചികരവാദദ കാഫിന സിലബവാദദ തയാരിസാരാ ബലസണ ഉപകരണവാദദനി। ഉനദം നിരിന ബചചമലതദ, അവഇന മിഥിദ കാഫി പംഡികത അപടഗു മിശരണ മലപണദ। ഇസപരസഓ ഇജനഡാ ഡിഫ಼ കാഫി തയാരിസാഓണദ। കാഫി മികരം വഈവിധിയമായാ മാദരിഗം സിരണദ। ആയിടി കിലവനജി സവയമചാലിതവാദ കാഫി തയാരിസാദ ബിചചനിദിയരാ സഹായമലപണദ। ഉനദു കാഫി പിയരിദി സമായാ ഉളിതായമലപണദ തംദദ, നിരംതരവാദ സമാനാ ഗംണമചടദ കാഫിന ഉദഗിസാഓഡു। സമാനാ ഗംണചടദ ഗംദദ, നിരംതരവാദ സമാനാ ഗംദദ, നിരംതരവാദ സമാനാ ഗംദദ, നിരംതരവാദ സമാനാ ഗംദ�